لا والله انا ما تعلمت السباحه ,ولكن اركب الدراجات من وانا صغير كان تقريبا عمري سبع سنوات ,كان عندي دراجه ويصير بها في الشوارع الديره وكذا وما زلت للحين محتفظ بالدراجه وعندي لكن ما ركبها عاد مره العمر وكبرنا وما عاد اركب الدراجه الا نادر جدا يعني.